في يوم من الأيام جطوة فضولية لجيت <hesitation> جلادة سحرية في الحديقة، أول ما لبستها صار عندها إنها تجدر تتكلم مع البشر، وابتديت تتكلم معاهم وتسولف، وتساعد أهل الديرة، كل يوم يكتشفون فيها ميزة جديدة.